<hesitation> acara pernikahan yang ideal menurut saya tu <hesitation> tida harus yang mewah tapi <hesitation> harus meriah karena <hesitation> pernikahan itu <hesitation> dia lebih ke acara satu tahun sekali seumur hidup dan tida ada <hesitation> dan tida ada momen kedua kalinya terkecuali kalo <hesitation> ngana itu ngana so bacerai trus ngana jandi- jadi duda deng janda baru orang <laughs> maso lamar lagi <hesitation> itu ada dia pe momen nikah yang dua kali <hesitation> dan <hesitation> kalo dalam agama tu ya rasulullah mengejarkan itu bahwasanya kalo <hesitation> tong <hesitation> menikah itu jangan yang <hesitation> memberatkan laki-laki dan jangan <hesitation> merendahkan perempuan itu <hesitation> menurut <hesitation> acara nikah yang ideal bagi rosulullah dan kalo di maluku utara dong biasa tu lomba dong pe ana tu dong lomba-lomba dia pe harga contohnya kalo ta pe ana ta kase harga <hesitation> dia pe mahar itu seratus juta itu tapi tetangga tu harus lebih dari itu. Dia pe mahar itu seratus lima pulu juta itu belum dengan <hesitation> uang <hesitation> tentinya blum dengan uang gaunnya uang mekapnya blum itu baru maharnya doang makanya ta pe ana daerah di sini tu sering ta bilang pa dorang ta bilang ee ngoni ini kalu ngoni kuliah di sini ngoni su dapa sarjana di sini ngoni bale kalao jang kalo ngoni bawa pulang orang jawa jang ngoni paksa ngoni pe orang tua minta saratus juta nanti laki-laki tu dia heran dan ada pengalaman <hesitation> ta tanya ibu kos ta tanya kalo biasa di jawa ini maharnya biasanya brapa tros kata ibunya tu yah kalo di jogja sendiri yah palingan tiga jutaan lebih trus di situt ta bingung ah masa tiga juta kaya sesuatu hal baru yang barud dapa dengar di ta pe talinga to kanya ta heran trus ta bilang pa ibu kaalo di ta pe daerah tu yah saratus juta dua ratus juta itu sudah tida lagi menjadi hal yang <hesitation> hal yang baru bagi torang orang maluku utara tu kalo untuk <hesitation> uang mahar dan suda menjadi kesehariharian di sana perlombaan uang pernikahan. <hesitation> Anak-anak yang apalagi kalo anak yang <hesitation> e sarjana s2 itu lebih mahal lagi bis- bisa jadi tiga ratus juta kalo s2 karena mereka hitungannya tu <hesitation> ongkos kuliahnya sama ongkos makan minumnya dari kecil sampe besar itu <hesitation> perhitungan orang di sana kalo untuk <hesitation> mau melamar <hesitation> dong pe ana parampuan dan ada- ada ta pe kaka spupu dia- dia sudah hamil trus mau nikah karena ta pe om ini dia- dia tida tara tara terima dia minta dia pe mahar itu lima puluh juta tapi di luar daripada itu <hesitation> harus buat acara pernikahannya yang mewah brasnya juga bras yang <hesitation> bras lapan-lapan tida mau bras yang lain bras-bras pokonya bras lain dia tida mau dia mau bras lapan-lapan tursu cabenya juga cabe kalo dat <hesitation> beli cabe datang kalo cabenya yang busuk oe pergi tukar itu biar cuma satu biji itu tukar itu semua tu rica-rica tukar semua tomat tukar semau itu yang jadi <hesitation> kebiasaan orang sana bagimana dorang memandang bahwasanya kalo dong pe ana menikah tu harus yang mewah-mewah biar. <hesitation> Jang dong dapa bilang orang tara badoi karena kalo apalagi kalo dong pe ana sarjana tu kalo dong lapas deng cuman tiga puluh juta dua puluh juta tu tetanggap- tetangga anggap remeh dorang kalo su- suda terjadi awa suda menjadi kebiasaan orang maluku utara kalo untuk <hesitation> hal-hal pernikahan tapi kalo <hesitation> untuk menikah itu yah yang jangan terlalu mewah tapi kalo meriah yah harus meriah karena itu kegiatan yang bagimana satu kali seumur hidup kan dan mengingat jangan terlalu mewah karena setelah dari pernikahan masi ada lagi hidup yang tong harus tempuh kalo harga seratus juta wey mati tu laki-laki.